אַה אַה אַנַא כַּאנְפַדֶּל תְּקוּן עַנְדִּי קֻדְרַה לְתַחְתּוֹם פַּאלְטֶקְס חִית הַדִּקּוּעַ כַּתְסַמְחְלִי נְגַ'רֶּד אֶלְג'וּ עַל חַסַב אֶלְחַאגַה נְגִיב שְׁתָא פִּאֶלְמָאַקַאן לִי מְחְתַאגָה וְלָא נְוַקְּפ אֶלְעֻ'וַאסְפ לִי כַּדְרַב אֶנַאס, אַה אֶלְתַחְתּוֹם פַּא שֶׁלֶתֶקְס כִּיְחַלִינִי נְעַוֵּן אֶלְעָלַם וְנְחֵס בֶּאלְחַיַאת דִּיַאל אֶלְנَّאס חְצוּסַן פִּי חَالַת אֶלְגִ'פַּاف וְאֶלְפִּידָ'אנַאת, אַה אֶלְקֻדְרַה אֶלְבַּדַנִּיָּה מֻهِמַּה וְלָקִין אֶלְקֻדְרַה עַל אֶלְתַחְתּוֹם פַּאלְטַבִּיעָה עַנְדְּהָ תַאֲתִיר אַכְבַּר וְאַעְמַק עַל אֶלְבִּיַא וְעַל אֶלְנَّאס קַאמְלִין.